सम्मान शब्दके बारेमें ध्यान करती की साइत एकबात ख्यालमे जरुर ऐता की मनैंक निजि समाजिक पेशाके <noise> उप्पर करल एक कदर स्वरुप एक तमगा हे । जौन की ओइनन् करल कामके योगदानके रुपमें सम्मान करल जिता जैसे की निजी सम्मान, सामाजिक सम्मान, आत्म सम्मान । हमरे सम्मान करे जानब ते हमरे भारि ति भारि काम फेर हमरे सम्मान स्वरुप उइसने करा सिकत होइ उहिमारे मनै वहके सम्मान करना चाहि, वहका योगदान के कदर करना चाहि काहिकी सम्मान करलेति हमके बहुत ढेर लाभ मिलता । जैसे की हमरे नाइ हुइना काम फेर कबु कबु करबा सिकत होइ ,नाइ बन्ना काम फेर जल्दि होइ सकत हे उहि मारे सम्मान सबका तहना जरुरि हे । सम्मान ति सबका विकास मनमे उर्जा आउ काम करेक क्षमता के विकास फेर हुइता ।